हम य पूर तरह से सुनिश्चित कै सकदा कि जतका भी शाकाहारी भोजन छन। याः मा हमथै प्रोटीन पूरू तरह से मिलदू जन की हैरी सब्जी हवेग्याई और लौकी हवेग्याई कददू सब्जी हवेग्याई मटर हवेग्याई गाजर मूली शलजम से हम पूरी तरह प्रोटीन ले सकदा।